मैं कहा डाक्टोरी मार्टोरी रहे तो तू काई दिल की धड़कन। की मशीन नापने नो कोशी नापने नापने नो आशी करने। नो आशी करने तू मिशे काजे पूछ रहे तू कहा मिशे काजे। गांड़ा बनाई रहे की मैं काई जानू की काई होई बोली। दिल की धड़ा करियो असो कोहे मैं तो जानू बेरे भाई। सब तो काई काई सवल पूछे काई मैं डाक्टोरी मार्टोरी रहे। नहीं रहे भाई तू असा सवल मैं पूछे मैं नहीं जानू।